انا اغشع الحيوان الي يمثلني هو الغزال لان الغزال يجتهد حتى يحصل على حياة متوازني ودائما يبتعد عن الحيوانات المفترسي اللي توقعو ضحية وتنال منو ، فالمثل يقول اشقد تكون ابعيد تكون سعيد